No üts elläi um tõhk, kiä väega halvastõ haisas. Tõhk ehk tuhkru, tuu lask säänest haisu õkva. Tuud ma tiiä. <hesitation> Tõisi eläjit ma ei tiiäki. Ku tä um sitanõ sis tä ka haisas, aga muido ummaq eläjäq iks puhtaq jo.